Israel... pos pala parti dela costa mediterrania, la climi pos es mediterrania, con branus cálidus i secus, i iviernus frescus i úmidus, estu lo tenemus ya polo craru. Nel desiertu del Néguev, la climi pos es desértica i pallí no ai quien pari enque los israelinis están a trebajal paque puea cautival i vivil enos desiertus. No passava ni tapocu ná, ya se poían dil palos desiertus i queal tranquilus alos probis palestinus, que los están acachinandu. Essu, que vestiguin más cómu aprovechal el desiertu i s'estean quietus ya.